कुत्ते की सभी नस्लें बराबर नहीं होती हैं। और कुत्ता हमारा सबसे ईमानदार दोस्त होता है। क्योंकि हम जहाँ भी जाएँगे कुत्ता भी पीछे पीछे आएगा।